हमराके बरियार बनावेवाला खाना सबह त कनकतेक न कतेक बडै । जसनेकी दुध खैले हमरा बरियार हसहु । मासु माछरी खैले बरियार हसहु । हसे इय तोर हरियर साग भेल । इय कोहणक साग्, घिउणा क साग । हसे इय तोर क्यारा भेल, स्याउ, सम्त्वरा भेल । एस्ने एस्ने खान खाके हमरा बरियार हसहु । दुध, दही भेल इहे सबहा खानवम दौल भिटामिन पवेसै । एस्ने एस्ने खान खैले से हमरा बरियार हसहु ।